Gny eritseritsin'ny gn'olo aloha, gny raha magnasoa gny fitadidiza vo gny fifantoha concentration, ah sakafo au chocolat zao hoe eritsereto fa magnasoa gny fitatididiza zao. Ho fagnampin'izay koa gny voamaina na gny tsaramaso koa, zakana fa soa. De matetiky gny zaza alohan'ny hanao examen mihina voamaina mihina tsaramaso mihina chocolat mandritra gny examen fa mahasoa gny memoire sy gny fifantoha.